نون, بيتزا خير, هي ديجا البيتزا سا راست ان روبا لي يشبعك دو ان, و دو دو تعجبني خير, حاجة مالحة حاجة بنينة, فاهم و مام كوطي تاع صحة و كان نجيو نشوفو ما هي لي ضر كتر, نقدو نقولو لاكرام هي لي ضر كتر من بيزا فيها حلاوة, ما راناش نقولو بيتزا صحية مي هي ضر موان